aran fu mi neɗɗ non mi fulo bi fullo, m maunina fu ko twute Salamatiku, nokko on zariya non, wala fu ko mi annidra e sona jannogo e jannungo, e durngol e remugol, e don kulle waɗe golle amin. Ɗe min ummi e muɗum, e majje min mauni e muɗum, fa hajje mongodi e min goni, janngo ngo kura'ana, e lawol dina e ndee, durngo, e remugo haa hannde e wadu ngol lumaaku ɗu min beydiko ngam dun zamanu wadigo, sanne e minchamini on e mi yetti on. <noise>